Tany efa nipetrahako abiny: <hesitation> ta Befandriagna avaratra za teraka juska tamin'ny fahafolo tagnako <noise> folo tagnako de za avy eo nandeha ta Katsepy i tagno araiky de nipetraka ta Diego <hesitation> fito tagno de nipetraka ta Antananarivo za dimy tagno.